مصادرها <hesitation> نعتقد إن كل إنسان عنده الجدرة على تغيير مصيره، ماشي? <hesitation> رغم إن الج- القدر له دور في تغيير الظروف إللي عندنا لكن الإرادة والعمل الجاد، يجدروا إن يصنعوا التغيير، <hesitation> وإحنا كي كا <hesitation> بشر مخلجين على إن إحنا <hesitation> نتعامل مع ظروفنا على حسب <hesitation> يعني تعاملوا مع <hesitation> أيامنا على حسب ظروفنا.